Odamlarni genetik modifikatsiya qilish ahloqiy jihatdan murakkab masala. <hesitation> Bir tomondan bu usul kasalliklarni davolashda yordam berishi mumkin. Lekin boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak noxush oqibatlar va tengsizliklarni keltirib chiqarish ehtimoli bor.